Waaza kiteeka omuceeri, orabanza waapima ekipimo ky'omuceeri ogu orenda kuteeka, bingi barakira kubanza bakoze barakoresa ebikopo ninga obubakuri konka hanuuya twaza kukozesa ekikopo kimwe, ekikopo kimwe nikyo kipimo eki twaza kukoresa so omuceeri gwawe obanze waagutoorana, waamara kugutoorana gye, bamwe barabanza bagwoza abandi tibaragwoza mu miizi konka nitwe turaza kugwonza, naaheza tute mu safuriya, ekikopo eki twapimiisize ni- nikyo turaakozesa kupimisa amiizi agu turenda kuteekyesa, twatamu ebindi bikopo bibiri by'amiizi, twamara tute aha mahega giitu, amahega garimu omuriro tuteekeho kumara nk'edakiika ikuminiitaano omuceeri guraba gwahiire gwayomo gwayomookire gye, okwe nikwe turateeka omuceeri.